<noise> piran pira mun ner wu ara sisai duk pu ara sisai a piyoau a nyinga gula du ko ara sinsiyau miringu gwai du toh pu ara sinsiyau mwamwayo daya kin ma woyi tu ma chegi a di chew ny nuwo bu wuchichi bo nuwa bu pewa bo ka ma woyitono toh duk pu ma amna ma sinsiyau ma sinsiye wu gangu mo dap moya welem wukangi yi nuwa diyin mo ya chedigi diyin cha nwo nuwo bu zaman wuna chegu che bu che amman ka chika maya walwal ne, ma ya jire ne, duk pu ma amna ma sinsiyau toh ma sinsiye teng yi powi don duk pumo sinsiyau ma kwewi chika nuwa kasugu tagu mo, mo kwewi chika nuwa kasugu tagumoi dinig wo yi yirtu nwo kogu a dimoi diyin rashi em nwo mo kwe chika nuwo and tagu moi tagu mo diyin mo ya yirtu nwo kasugu a pi gwaidi mo ya tono, ma ya tono nuwa bu pewa yir ti boyi tonoi ko wu pima ba yi tonoi ko ma chebu toh mo amna mo dimno mirinyi nwo bu nuwa bu chewa toh mo yar mo yardi yi dimoi, ti di mo yaddi yi dimo cha, ma chebu ti pima che, ti de ner ya yardi yi diye cha ya jire ya chargi diye ya chargi diye kina nye kina tikan ku iran nuwai. <noise> ka ma degi yir neru ma dinmunu pu nuwa miri nye gwausi tamini ta gi dek dek ma puwi pusu yi pima diying mo ma mo songi kun nuwa su gu mo yi nuni nuwa maumau di moi, ti dina cha nuwa maumau dima cha yirti mo dan wu nyin nwo bagira sayiro kun kama amun mo kino neru yi lanau yi dari yi yi yi bantiye tegi kuni kuni moka mwausi kasa yiri wi se mo teya. Kana pumo duwe mur pimo wu tinwo ningu wu aladah pima wu ningu buri pi ti ya ito neh toh yoko mo pon tu ma pina ningu yokoko a a pina tina dinyin cha toyi to bamo kinga poi andon ka ma nin som ma a ma amni a miringyi sima bu ti sima mau neh ma yirti ma pima ningu pi mo mo poni, mo poni kuna dinyin pusu teng don lau ko pi mwamwa karen gweranito bangai mwamwa yo ya pu ya balamba neh kama amun ma pon pima diyin cha ya chika ka ma pon pima mo sinsiyewu teng yi kiya ka mo pon bu kuni ne mo mo nui tengu pisu mo yi duk pumo sinsiye mwamwa yo, mwamwa pumo sinsiye mur mo nui teng yi in pusu mo. ma sinsai yi pina andira ha yoko tiyo no bina kasgu no ba sa pina a ti dewe cha amma ma sinsai poyou ma nugu gwadi tide ti jagmau fisu gangu tem cha ti jagmau fisu gangu ten jere uma ya tono ti dewe meyo gangu dede ma royir boma kiya ma bofui se funa tegi wi woma ir ti fusu wu funa ninguwi funa ningu iri womom kama kobu womone ma sosai jegdeg yinuwa fisu degdeg yi nwau mer ti fina wo yi tono tui ma wo yi tonon somma yi titi no ka somma yo bu ti tinone maya yadda kima ninwui ya ku ma inguwama sisai kino yi ner wona kem gangu kino ya do nu nide anda kuba kino ka kino mer somma ta somma ba sinte kinga ba sinte mere no matuwai no matuwai ten matuguu ten yi nere ya tu gwala lka ner bu kino ma fongu yi din cha bi sharia chagu kina ya kandi no dem nwai kin mo yaten <noise> toh to tu demewi yirti mo a pisu mo duk pumo sinsai <noise> no ba komun mo nerwo nya no ba komna ner wu nya duk wumo ko nyi wo yi- yi- yi yi wu kitnye yi wu ba gura duk wu mo ko che di teng nyiya moi a bongo ba lamba cheu ti teng nyiyau pu mou andi mo ma nyiwi guru ko kana wono nere mo nyi giru yo ya puma sinsiyeni a gweran tu- tu duniya to mwamwa, ma sinsiyewu teng. Ka ti burwama sinsiyewu teng yi pima ka ti.